संख्या ग्यारहु बारेओ सुन्चगेना ता मोनो चिकु ओम्स्की हुजु ही ख्याल बच्या तो की ऐध्स ऐध जुडडे दे ग्यारह हचिज्या। हुजु मुहावरा हे जे तो की अगर किशांग ऐह मीस ऐह जुडेन्ना दोची ग्यारह हचिम सकेते आई मजभुत हचिम सकेते। हे जी ही हुजु ऐह व्यक्तिगत जीवन रंग आध्यात्मिक हीवानु ऐह समंतर रेखा तो, बराबर तो। शिवु प्रतीक ले तो हुजु संख्या ग्यारह। आई किशांग खीमा ता ऐह क्रिकेट टीमो ले ग्यारह प्लेयर निज्या। किशांग होडो ले दिखेच्य तो।